To mow wsa məl ya no yanghuma sa wa kibi mbw dʒu pənyi kla ghətən dʒəvwi kuma wa kai va gumi to lokace ra va gumi ira mbra məl wa mbra fə həna ngwaminati to mə luma ko nzwa ghə zi nə məl ya ko kuma ma naniya na ba buʒi pazi pwə lərtə kə whai ni ya rəka lərətəkə whai ya sa’a nan kuma ni ya dabi ghətəna nzwa mə wa ngal kla zhi lokace ra mə ngla mow bow nə ya dʒo dʒi kibi shago nə lərətə təkə whai shi kena həya mbuw ntwi ya to ghə zi wsa məl ya Ton nda hən na asibiti nə ya məl na to mbwnyi diʒi ma mbw ra dləra hə na hənanyi nə ghə ma məl ni ghə məl pali chemist ko nighə tsəw mbə private ni ghə məl hen to ka gani ghənyi ma bow ghəzi nə məl nyi to <hesitation> mə wa tsu ngal shi ma bow ma ghəngi mbw ra sənivi nzwa ma bod wa nyi nzwa ni ghənya dabi ghə tə ni shogo nyi ma don ma shago gər nata ka məl ma ka məl vi baw nzwa gərnata ma ka məl vi baw ko ni nya məl həna ngwanati na dʒa zi na ma ira nye məl hə na shago ira nya nʒwa so barə ma wa na dləra hə na ngwanati lokace ra na so ni gha məl nga nga nə gha məl hə na chamik ko ni gha nʒwa mə ngla nzwa sliw ma bow kərkə ni mbə shago to gha wsai məl ya ni ya dlə ra hən don ma yanghum ma ngar na <hesitation> səkə rə va bukə wa yi dlə ra hən nga ngwanhati ni yanghum ma ngəri ghə zi zha gigi kəl yarighum ma bow ni nja baz <hesitation> satə rə ghə ni ya panə ya mban dʒa dʒigulm ni ya dləra hən kibə dʒigulum ghə təni ngwamnati ni ya səkə məwi twi ya.